﻿Oimeko añete opaete guinoï <hesitation> ñañovatu yande yeipe opaete mbae yae, yae mbae vaera kiape, jokuaretarami secreto, erei jokua ipuer oime ikavi mbaeva jare oime ikavigueva, jaema kua oimevi yande ñanekireiyae, ani jokua nunga persona reta, siempreko jaereta jei, ani kua tamombeu, ani kua taikuauka, porque oimeramo ipuere konsecuencia ikavivaeva, jare oime amogue ikavigueva, jokua amope ipuere